أول إشي وهو المحرك وهو قلب السيارة يوفر القوة اللازمة لتحريكها <hesitation> بعدين نظام النقل <hesitation> بعدين الشاسية وهو الهيكل الأساسي، بعدين نظام التعليق يمتص الصدمات ويوفر الراحة، <hesitation> بعدين نظام الفرامل <hesitation> بعدين العجلات والإطارات، نظام الكهرباء ونظام التبريد والأجهزة الداخلية مثل المقاعد.